Bu salatni tayyorlashga keladigan bo'lsak, <hesitation> salatni tayyorlash uchun bizga bir qancha masalliqlar kerak bo'ladi. Misol uchun, zaytun yog'i, <hesitation> sirka - vinodan tayyorlangan yoki olmadan tayyorlangan, tabga ko'ra tuz va murch, qo'shimcha ta'm uchun bir choy qoshiq asal qoshsak bo'ladi. Misol uchun, kichik idish yoki bankada sirka, tuz va qora murchni aralashtirib, <hesitation> unga asalniyam qo'shib keyin yana aralashtirsak bo'ladi. Keyin esa zaytun yog'ini sekin- sekin quyib doimiy aralashtirilgan holda quyib turish mumkin. <hesitation> Tabini tekshirib zarur <noise> bo'lsa boshqa ziravorlarni ham qo'shsak bo'ladi.